पहिलेक जवानक मनैन्तिती आजके जवानाके मनै यहाँ वहाँ घुम्ना, बाहिर ठाउँ दिख्ना ज्यादा मन् परैतियाँ। कहिक कह्लेसे पहिलेक जवानाक् मनैन् सोच छोट रेहे। ओईने बाहिर ना घुमें, ना जमें, ना देखें, ना जाने आउर आजके जवानाके मनैन्के काहे कह्लेसे नयाँ नयाँ ठाउँमे जिना, नयाँ नयाँ चिज दिख्ना आऊ नयाँ नयाँ ज्ञान प्राप्त कर्ना रह्ता अथवा प्राप्त कर्तियाँ। आउ यी कह्लेक एक्ठो बढिया चिज फेन हे नयाँ ठाउँ घुम्ना ,दिख्ना काहिक कह्लेसे ओईन्के ज्ञानमे, ज्ञान फेन बढ्ता आउ ओईने नयाँ चिज दिख्तियाँ आउ अपन जीवनमेहे रमाइलो कर्तियाँ।